One of ley fastest animal la I know is dog and one of ley slow animal that I know ley slow animal la I know la cat.